بالنسبة لي مهم كثيغ اتابع اخبار حتى اعغف اش عيصيغ بالعالم واش عيصيغ بهاي الدني والمميزات انو انت غاح تفهم الدني اشون عتمشي بس العيوب انو انت غاح تظل مترقب دائما وغاح يصيغ عندك نوع من القلق وما غاح تصدق كشي تسمعو اكيد غاح يصيغ عندك فد ردت فعل